Cham ng'a ng'eet asupuhi, akwerii tuka akipaa kweri kopa akwoot oliin, naitu nya yatu tuka neko, atya naitu eng' neko nya nyaee chaaik, narook a- akeer ng'o a- amande po porporyeen, n'go kawendi imbar andan ko ya matinyei kasi neoo a- awe amande payai pikipikkiit, podapoda, naitu naiit ya pa saa nane saa sita yoo kole, anyo kuurkat nya kweri tuka peek ak neko, naitu norook neko, akeer ng'o kawee senta pa parparyee kasiit kidogo kidogo. naitu kopketepii ak choronook chuuk, ya matinye kasii naitu eng' kapka <hesitation> kasiit naitu nya uunekei ak aamishe atya aruu, ko sayai kunotok ak apaipachi sayae kunoot ko ya matinyei kasi andan kasit nitok ko ko toreto amu apaipachini amu matinye kasiit ake netoos ayai nesire nitok, sasa koamune sachaam ko amu toreto, mamii ake ne toos achaam.